ʻae e <hesitation> uh like <hesitation> uh hoʻi me hawaiʻi pā mai ka lā ma kekahi mau wahi um aia <hesitation> i ka wahi ma new zealand ma aotearoa hoʻi aia ke anu ma kekahi mau wahi pana ʻāpana o ka ʻāina a nui ka ua kekahi. no laila aia i ka wahi o aotearoa ke ʻano o ke ʻanilā